Boye ɓanje bo shaka ɗaɗau ba yeni men wara aku ta lapoli ta bo koi shurwo dong dong, boku koi shurwo kun do wushɨmai la la puwa kun dape apomai ara lakɨrjen kafin ku doku ye bwalin aku anko lapuwa, kun koi shurwo kun admai boini, dolle jukut ana ana ɗaɗau kenan ana ana golo pormai nene kun porma gaan miya kun golo mamai kɨdda, kɨdda mila ba yeni shaka mila kowane mila kun ɗaɗau ma ana gargajiya kun dape koomai kun ɗaɗau mamai, mondin mu nene kun dape kun ta ɓo koi jung woi komen wun washe komen mamai kun wushɨmai boku koi komeni wun wushi mai wun koi shurwo mamai kun ɗing mai dai ana dɨm ana ɗaɗau lokɨr jen wun gom mɨ kaika lakɨrjen kai ta anko lapuwa boko tako lapuwa kai ye tere tere ɗumoi kun lapuwa woi doma mina yikiu bowu koi shurwo ambo ambo awu ta bo kɨmmai ammai mɨna dɨ la dɨla puwai doma gɨn shi mɨnai ɗɨnga wun biɗe dawowu ɗɨnga mɨ wane wane wun jangjang wun ɓalmai me mu domunu yiki mɨ domu bo ɓoomai mɨna wuni au doma ɓanjeu dɨm shaka men wara au do mɨna au dole jukut la lushu wun tuumai, wun dole jukut ɓeu wun tuumai. Wonduwoi am yimai ye mɨn taa bo koi ayik ma dai gɨn ambo yedɨyan maawu aiya ana lakɨrjen kenan, tamyen dɨm shang wun ta yiwu, lo gunyo she ta yiwo kai bondo jukut gɨn ambo shurwo mɨ kai kwa kɨbɨri kai bondo tatonu yiki mɨ na, ma nalambe mondo shi ɓonda woi yi shimi, shimi aka ɗuko la la na lambe mɨ gwang kenan wo kai kɨraka ma tau ki kamo shimiu ma ɗɨm lakɨrjen mɨ gwang aka taa bo woi shimi. To lakɨrjen bo wokai kɨraka lakɨrjenu ɗwal ma an gashimowo do mɨna kɨdda ɗwal mɨ lapuwa kai almai kara benten dimbiyiwo kai sharap lapuwa kara wushe kara koi shurow kara dole jukut, shang ba yeni ambo gumyara gni wun do lapuwa bowu la la puwa kowa shi tayi lo lokarak mani kai wore shurwo ɓambɨren ɓambɨren kai belɨmai fa aka bo ddi wurwo laki yiki, taku ɓoi ɣin wurukno wane ta ɓoomai mɨna awu wa wane ta ɓoomai mɨna. La kɨjen wu ye lakɨrjen kam dapɨami mɨna. Shakam ka doma baka do mɨna kuma kai do gɨn mammai mɨna ma logunyo ɗang, mammai ɗang, woi kamo mɨ ɓanje wun yimaiyu ana lambe lambe kara liwo to ɓanje ma ɗuwa woi luwou, kai ape duu yiwo ki kai mami woi ɗuko bamu kai la laƙɨrjen woi kishimiw, woi kamo shimiu Wun golo miya ɗuwa ɗuwa wun golo gaan gaan amna, amna shi dape miya wun golo wun ye gogolo shi dape miya twi ah kumat yi boini saanan kun lukurma koma bɨla tani mɨna mani sound baka ta bo lambe, lambe lambe kai gɨre toro sukut, toro ma wurwo wo kai gɨrmai aka mɨtini daga por bɨrakondo har basha an do wore ando gire, ando wore kurei kawai, mongo wutau mongo mɨrai ampanii kuma ma awu, shimi lakɨrjen mɨ ɗuwa kenan mi ka almai wun yimai kɨshimi wo wun yimai gɨn ɗaɗauwu amma ɓanje kai wai lo tamno la sauki woi pirma mani yikiu amma la ɗuwa ai baka baka wai lo gunyo dɨm boko kan kindi kindi sound kai gɨre toro maawu gaba ɗaya kai mɨtimai, mɨte toroi gaba ɗaya arwo sound bo ko mɨte toroi wu wai ampani to ba ɓooni ba ɓooni lo gunyo maamu an ɗɨm koomoro woi kishimiu awu ɓongon kɨdda wun jinda namami mɨ gwang an ɗɨm koi lowo boko koi boko maloko gala daya au do ɓalmai ai me an ɗɨm koi lowo gunyo bokuye wula, logunyo ata ɗuko gɨn kiimu an ɗɨm lab wombotuma, kɨdda wunye shimi au ɗɨm almai aka ɗɨm koomoro ko aka ɗɨmmayu baka ɗɨmaiyu mɨnai aka ɗɨmayu aka toroi an ɗuko gɨn lushu Anya ɓa har toroi ba ani gɨn lushu ko wu yu wula logunyoi aka ɗɨm komorou ata ɗuko gɨn kiim au gamowo mawu wulai amma boko mɨle gwang an ɓalmai ah me an ɗɨm koi lowoi ata ɗuko ɣin kiimu awu ɓalmai ah me mum gwang mamima gwang kenan. Woi miya mongo au ta gare kure wu tawu ɓoongou ah bo okara bo wula ka ɗuwoko mu gɨn koowo, mu wani ɓoongo komiu kai a koi logunyo rango kara kai kai do kaye mɨna mongo kai nap kara kai, har bɨla shang ma kai gɨre wombotuma kai ɓoomai ko wurukwo, kai ɓoomai mɨna mammai. Amma ɓanje aka al wura kwo shi domanu gɨn wombotuma mɨna mongo kɨdda aka ɗimmaiye yungum kai kara ah ah woi mɨn yimai kɨshimiu ɗɨm bowu miya wu gwade we dong dong, aka ɗɨm koi lowomaa wu? Aka ɗɨm logunyo aka ɗɨm maiyu au almai, bo aka ɗɨmmai awu gamowo logunyoi dɨm boko niimi shenmongo boko nɨime shenmongo to au do ɓoongo. Bo kai jinda wula ɗɨm boko niime shen mongo bo wokai niima shen mongou au ɓoowo tamno wulaiyu, bo woi kɨshimi aka do waamaiyu, to dole aka dinge bogongowo kai ye woiyi shimi ko gin kindi kindi gɨn waha la aka dinɣimai aka yimai kida kai jinda lo tamnoi ka almai kai yimai bo kai yimai.

Shimi an ɓalmai ah to woi puro aka alma ki alii woi shurwo yikiu aka ta wai mɨna mani kullum kara kuringe kɨdda an dɨm taa bo komaiyu, amma kai kai ɗim taa bo komai kai do niimai mɨna mongo amma mu nenea dai wani ɗɨm taa bo komaiyu dai aka al mɨna mama, ni dai kara kurinje kullum kurinje kullum kurinje kidda na yungum shi jinda wonduwoi dai bɨla wai bam, an ye dimbiyini bɨla ye wai woma koonniu dɨm bɨla ɓooni to ka al shimi kamo wuni wun ɗang, yimwu ana wutau, to shimi yadda kai almai miya ɗuwa ɗuwa ah kai kang labari maawu ɗang gɨn miyam ɓanje kɨdda ɗuko maawu, shenmawu gwang. Wun jinda mawo, bo mawo ba donni kɨdda aka ye tere ɗumoi ko sati ɗumoi to aka twi ara mɨ gwangnghu tun daga kurinja kurinje aka almaiyu ma daga shurwo, wun taa la lushu wun koi lo ayik maawu, ah gɨbɨk wun komai wun do ɗingɨmai, aranging ɗang ɗang ɗang ɗang kai tummai har mongo aka almai ki bi kala wun komai woi bikalau, wun taa la lushu bo komai mi gwangnghai kindi kindi kai komai kai almai ku bikala mani shi gɨra woi bikalau A tani bo lammai kindi kindi shi kwi shi wa amma kai mi kai mawo kai doka yini mongo aka almai ki a wai bami woi bammu dimbuyini a kang kindi kindi shi wa, kɨdda a al mawo maani wo shi jinda bɨla kang gumi gaan mawo mani shi woiyi shimi kowa bɨla wa mani. Bo kai taa bo bo lambe a ɓale kai ala ali maawu shenmaawu gwang kɨdda na tano me wom wun yina, mongo kai almai ki wun kɨran mani bikala woi bikallau wun tawu komai la lushu shang wu ɓalwo ko nene aka wamawu aka komawu kara gwai bo woi oh aka koi womongo aka kai shurwo daman bokoi bɨni a komai aka doma mu yiki mɨna Longɨmai gɨn gwaburo mongo woi kim ɓanje ulan yim yimayu, gwaburo kai wai gwa buro mongo gɨn lo jang mongo ka ɗongɨmai laki ta al woiyi shi tukoto kai al dimbi wo ma shi ɗuwoni gwang amma kama ɓanje, kumat mɨ ɓanje ai woi shi niime dimbiyik gwangnghu ai kɨdda wum mɨn tuumai kilara kɨlara woi wom gwangnghu shi woi woma niime dimbuku kai al mu tong kalla dimbini shi bɨrɨmni shi pɨrma ah bini shi pɨrma twi wom botuma kun tuumai woi ki mɨ ɗuwa ɗuwan boko wai twi wombotuma ki miya ɗuwa ɗuwa aka pɨra an wamowou ge bo puroguru a, yadde puroguru ah pɨra an wamowou aka ɗuko ɗi jangjang dim biyiwo ma an ɗuko jangjang kɨdda shimi wom shi gwang.